Ee! ɗum waɗi a waawaay naftinira e teknoloji gaɗa ka laaruki, ko tokkita ko goɗɗo waɗata, tokkita gam ngiya ko goɗɗo waɗata, to dooka hokkiima cembe e daama waɗgo nii, a waawaay ngaɗa.